الفن يحسن المجتمع بشكل كبير هو يعبر عن الافكار والمشاعر ويساهم في التغيير الاجتماعي الفن يوحد الناس من خلفيات مختلفة ويعطيهم فرصة للتعبير عن انفسهم، كمان الفنون تعزز الابداع تفتح افاق جديدة وهذا يساعد في تطوير الثقافة